Con viagal pola mari colas collaças i collaçus nel branu. Nunca ei díu en barcu munchu ratu, ni tampocu en barcus de munchu grandol, namás qu'en barcus chiqueninus enque con tó i con essu me cumpri abondu.